درسي کتابونه د یوه هېواد د پوهنې وزارت رسمي کتابونه دي چې په ښوونځیو کې تدرسېږي. په آ... تدریسي کتابونو کې، زده کوونکو ته لومړنۍ او ثانوي زده کړې ورکول کېږي. په دې کتابونو کې هر هېواد د خپل تاریخ، فرهنګ او دین او نورو ټولنیزو ارزښتونو ارزښت زده .کوونکو ته ورزده کوي. د ټولنیزو مسایلو ترڅنګ سیاینسي مسایل هم زده کوونکو ته ورزده کېږي. د همدې تدریس په پایله کې یوه زده کوونکی لوړو زده کړو ته بریالی کېږي او په پای کې لوستی او مسلکي انسان تولنې ته وړاندې کيږي .تدریسي کتابونه د یوه هېواد د تاریخ، دین او فرهنګ بنسټ جوړوي او ښه درسي کتابونه، ښه زده کوونکی روزي او ښه زده کوونکی ښه ټولنه او ښه هېواد جوړوي. غوره دا ده چې هر هیواد ښه، مسلکي او عالي تدریسي کتابونه ولري